د پنځه شمېره ماته د ازادۍ، بدلون او خوځښت نښه ښکاري. دا شمېره د تجربو، سفرونو او نوو شیانو د هڅولو یاد راوړي کله چې زه د پنځه شمېرې په اړه فکر کوم د ژوند خوږ بدلون، زړورتیا او فعال ژوند ذهن ته راځي .دا شمېره د انعطاف او تنوع سمبول دی